Барои ман мусиқии регги жанри нофаҳмо аст. Бо фаҳмиши ман регги бо овозҳои нарм ва басҳои амиқ, ки бо ритми ором ва таълимотҳои сулҳомез ҳамроҳанд, шинохта мешавад. Вақте ки регги шунида мешавад, ҳиссиёти шодӣ, оромӣ ва ба зиндагӣ хушбинӣ пайдо мешавад.